Do vallira lallutuggo tasaaje nyoroode. Na'urawol on manga je be mabbititta be waata tasaaje nyoroode ha nder mai, be hauta dum be hite lantarki be hubba, sai be watina dum ndiyam be kujeji labbungo tasaaje, sai laiba tasaaje mai labbina.